ɓa pɔrtigɛ-ra zun pla-ra curulu we'anu sirtu ɓa yi cu ɓa ciza ɓa mawe pla-ra su'ubɛ mamu ma han tuwa <hesitation> ho gato ɲan ɛna ma ho farni dure ɓa zunmu beraraso curulu we'anu um